Ja nakate va´ayo nta´ayo sina´aga te jaayo te nu yo in llave jataniyo nta´ayo nu iyo in yaji chio ntute te jasayo yuate e ar chiili tao e ni kiko yuo te kiko inno o kiko itto nama na kiko sua te yukar te kiigao, kiigao too te, te nu far e kiigo sua te kiigo kiigao, kiigao too yua te ja sa´ama chio sua te si ichio tao sua kua naketeeo va´ao ntao.